بي النسبة لي الكيك هو بحتاج يعني الوصفه بتاعت الكيك زاتو من دقيق لي بيض لي مكوناتا كلها تتخلط مع بعضها و <hesitation> تتعمل في الفرم او في البتجاز بي درجة حرارة معينة و تطلع بعداك الكيكه يعني مكوناتا بتكون بيض وزبادي او بيض ولبن ودقيق و <hesitation> ممكن بعض الفواكه تخش في صناعة الكيكه